La diferente de que qa naam re' reh qanaam la ak'ach taqee' diferente por ejemplo diferente qanaam frito qanaam rostizado qanaam encremado qanaam encebollado qanaam en chuleta qanaam en guisado en adobado qa mood qanaam utilizar cada uno reh re' lo que es la ak'ach ak'ach nb'anra por ejemplo rostizar na ye'eem vuelta reh la ak'ach condimento reh este encebollado na naam encebollado na naam encremado este ruu' diferente tipo de salsa a la ranchera wula ak'ach a la chuleta wula ak'ach a la relleno este rostizado relleno asado entonces diferente tipo de ak'ach rostizado asado dorado frito en chuleta empanizado diferente tipo de la ak'ach taqee' que qak'ux wula diferente qa mood nqab'an wula pollo a la coca cola a la uva pollo al pollo guisado wula si qab'an utilizar guisado pepian este rostizado encremado a la uva y diferente tipos de lo que es la ak'ach taqee' aparte que la nkik'ayah verda la ak'ach nkik'ayah lo que es frito.